Jadi biasona sanga sonjia kunci mambuka gembok na parjolo pasti kan adong dei uliran uliran ni kunci on jadi uliran uliran ni kunci on biasona <hesitation> aha dei sadalan dei dohot dalan ni bagasan ni gembok on jadi bagasan ni gembok i biasona adong dei songon istilahna kodena jadi kode na on ima kode na i cetak i bagasan ni kunci jadi, pala umpamana i pamasuk ko kunci nai adong mei ka aha na aha do parputaranna jadi biasona pala gembok i adong dei lapan i bagasan bosina jadi bosi na lapan on pala umpamana i putar ia angkon na sesuai dia i dot kunci nai jadi adong aha na sendiri jadi adong pola na tersendiri i bagasan ni gembok i nah pola naon biasona adong na lidang adong na adong na marbelok adong na-na-na datar na biasona pala i putar ia i tokinnai marbuka mei aha nai jadi sodong adong mei aha na i tonga i na marlubangna i tonga jadi pas pas posisi nai lubang na i tonga on itarik ia mei pangkunci ni gembok nai na i bagasan ni tangkai ni gembok i atau na bontuk u nai biasona na pas i putar ko tu kanan tap ibuka ia mei marbuka mei songoni ma carana manggunaon gembok.